Agbubua be odam-odammi kafa adawi agbubua mo oya bin wa ma bo bonni be odam-odamni kafa adawi agbubua be yin ke be zur bo tta ettem e-dam-o ebiabaa owuri mada owowbua ma idiaa anno wo ka odo edan be been bo be zimma agbubua ako ibinokpaabyi ta a paa, apo-paa but ibinokpaabyi odi anng ka apa ta be zima agbubua ka fu ohohm wa bipuyit be azimma aku be akpen poo adawi-a ottoku to ohowa ke ezannag oba be ibinokpaabyi kowo ochi wi ko ibinokpaabyi ida kowi ochiwi cho ka ibinokpayi ibinokpaabyi oham bi osa aden owuri bi be fa abaak-o bi aguubua be wo mam obgh ba wanna afonna asa bi mben bi enjnna mi eda sa agbubua awowo a asi me ida nasa amma chinna me ida zama wome ada amasa china kwu arrong be eba zamma wome achin ke arrang china ida su be ma si ma be for e arong-rong-e agbubha ma be na so ada ottoku odook-odok ke simo osi mo-oya bing wa imm nkpa onnong kpanan kpen bi agbubbua be odan-odammi kafa a dawi-a odan-odammi ohok ka. fott su odam odammi ohowu ka ettem cho-a nann ettem cho odam odammi annan fott so adam-odommi ida annan fot so odam-odamoo kan be k’ohohm kwu achi vovo bebe ach azawa. Tara offa poh tara osohm morh kwu onong osu ki nyen ma oben-beh ahh! Mbo-ma amaka jiwa-ku-ofuro, ote otok etem kwu otok abaghe si abuagha-abuagha, abuagha mboma kame reh ayomeh aku-ki meh ma kame reh ayomeh aku-ki meh titi-meh akwa arok ehop-hop chi-no ojiwi, abuaghe pi beh ma dewa odim-dama moh oyagban nwa ke-deh, abuagha beh ataro otaro ka odi-dam, ma oyigbin nwa oban-beh atok etem cho agbaka ki ibinokpabi iffi ode beh ibinokpabi onanghu odidama nwa kwo atima atara ma abuagha mba, tok etem kwu atogha eke sa obin okpabi abuagha maya ahomeh amena-aningha arebeh chiden wona obinokpabi beh obinokpabi oh kera abuagha, abuagha mba beh mma odi-dama kwam madewe, abuagha mba beh bok mmasi odamum, toka odi-dama kwu ake ma abuagha mba, abuagha beh ma awoku nda-asa odick kwi no jiwi, abuagha nda-asa odick kwi no jiwi, abuagha mba beh ekana-ke eden-ka-eden nwo mah nsu keh, but sbuagha fu ma atima ata ke esha adeadap odi-dama ka ade, abuagha mba pi ma atima ate eschip ade dewi odi-damma okde oabugh beh-beh kwo ma atima ate wscha beh ade adip odimdama aduagha ku-debeh ma adeb mando, achi-beh odi-dama ke ma owo de ka eden-kaden ibinokpabi ma do owo meh onanho odi-dama okpe wanne kwu mo onang odi-damma ke eden chi odim-kwu.